مثل كل مواضيع الحياة، هذا الشي يعتمد. لأن في أشياء كثيرة الذكاء الاصطناعي يقدر يحل محل الإنسان. لكن في مواقف أخرى أمم مثل مثلاً الفن والشعر وتقدير الأشياء بصورة بشرية هذا الذكاء الاصطناعي ما يقدر يسويها. لكن خنقول يعني البنيان والجراحة والرياضيات والفيزيا جذي إي نعم، يقدر.